وأنا كنت في الطريق متجه للدوام فجأة صارزحمة مرورية كبيرة كنت متوقع أصل على الوقت بس تأخرت ساعتين فوق هذا السيارة عندي صارت فيها مشكلة، وصار لازم أوقف على جنب حسيت إنه الحظ سيء لأني فقدت يوم كامل من الشغل، وكل المواعيد المهمة راحت وخسرت يوم عمل كامل.